Ohumenya ovulamu vulayi, <hesitation> shishyo shiohola mpaka wiimisie nyasaye imberi, ohumenya ovulayi hwenya omenye ovulayi navajirani, jirani uwo anyala huhuokoriohuranga nohumanya nyasaye, novuha mpaka osayee, vuri shinduwa hurihuwa riosiriosi, nori nde vusole nende majirani vuri sise, nova nerihuwa kata rihunyola vamalanga vahureha otong'a weng'ene. Aaya rindi ohumenya ovulayi kenya oire vana murisomero, avana nivatsireho mwisomero vamanyaho kariyo ovetsanga nokasinjya ovulamu vuvo vuve vulayi, shichira vana avo vosi vanyolahoyo vakasiehoyo vurafiki nende avashiavu, ho ovetsanga nokasia maisha malayi, maisha malayi vienya ove nende viahuria mungo, nouma viahuria mungo niwamenya nde inzala, shovetsanga nde maisha malayi ta, vuri shise wiihalanga nori nde wasiwasi niindyeshi, handi shola huva kata <hesitation> nde vulamu vulayi ta, afya yao sivetsanga indayi ta, shichira wihalanga namaparo kila wakati, wihala noyendesherera, ouma shioria, ouma kata shia vana varia, avana nivavula shiavaria, valakwa avefi, valatsia mumatala kavene nivachaka hutola vindu vya vene, valachaka huchenda hutsisokoni uhu nivatolatola, mara moja mwana oyo yahooperwayo vahureranga ao mulambo mwana wo ngwoyu amarire huirwa, shichira shaalonga shiohuria shilayi ta.